खासमे ते कैहदेउ अब सुबिधाक हिसाब ति दिख्बो यनिकि यहँर उहँर जाइक तहनि काचिकहतियाँ उ पैंध्ले दौडधुप करेक तहनि अपना कामकाजके तहनि सुबिधाक रुपमे दिख्बो कहलेतिति आजकाल्हके जौन यि चलन चल्तिमे रहल पैंन्ट आउ बुस्कटे कैहदेउ सबति मजा लगता पैंधना नै । मुल अब काचिकहतियाँ अब इ मन ते आजकालके जमाना अनुसार इहि मन परता । मुल मोर-मोहके मन का परता लहलेतिति खासमे मोहके मन परना लत्ता कहलके कठरिया समुदायके एकठो परम्परागत पोशाक, पहिरन जौन झगिया दुल्हाभरिन यनिकि बेहु समयमे दुल्हाभर जब बरात जाइ लागें तभि पैंधें । जौन झगिया उ झगिया पैंध्‍ना मोहके सबति जेदा मन परता । यदि उ झगिया पैंध्‍बो कहलेति एक घैंना सोहाउन फेकुन दिखैता । एक घैंना अपन संस्कृति, संस्कार, अपन परम्परा फे बच्‍ता, अपना पोशाक संरक्षण फेकुन हुइता । आउ जाके उ झगिया बनाइक तहनि दुर दुरके काचिकहतियाँ कालिगढ फेकुन नाइ लाइ परता । हम्रे गाउँघरमे टेलर करैया दिदि, बहिनि, दादा, भैयाभर फेकुन सिंयें जनतियाँ । अब पहिलेक जवाना अनुसार ते हाथे लैके सिंयें कैहदेउ तहिमारे मोहके औरे पहिरन ति जेदा सबति जेदा मन परना लगाइक मन लगना कैहदेउ लत्ता कहलके झगिया है मुल आजकालके जौन इ सुबिधाक हिसाबति दौड, धुपके तहनि काचिकहतियाँ पैंन्ट आउ बुस्कट मन परता ।